וויאזוי מ'קען ניצן הערבס צו צולייגן טעם און געזונטהייט אין די עסן, אין די ווערד פון די עסן, איז מ'קען צולייגן פרישע אדער אויסגעטריקענטע הערבס און די עסן. אדער דורך די דורכן קאכן. אדער קען מען עס ארויף שפרינקלען אה, נאכן קאכן. מ'קען עס טוהן אין מערינעידס, מ'קען עס צולייגן אין זופן. ס'איז דא אפאר וועגן.